بالله شوف الوظيفة اللي ما تحبها أو ما تقدر تتحمل ضغطها أكيد ما راح تبدع فيها. يعني لو ما تحب الروتين والجلوس بمكتب طول اليوم يمكن الوظايف الأدارية مو لك. إذا كنت شخص ما تتحمل تواجه كثير أو ما تحب السوالف. المبيعات أو خدمة العملاء راح تكون صعبة المهم أنك تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك عشان تختار اللي يناسبك منهم.